Kebimbangan kesihatan adalah Um virus yang berjangkit Um itu lah yang membimbangkan.

Perbankan dalam talian sangat bagus sebab Um menjimat masa kita untuk bergerak pigi membayar bil-bil, Um memudahkan kita mengurangkan pergerakan kita lah jadi dan menjimatkan masa kita bila kita membuat sesuatu Um cuma kadang-kadang perbankan dalam talian ni ada masa-masa tertentu dia kita tidak boleh gunakan jadi tapi kebanyakkan sangat baik untuk kita.

Melalui hubungan baik antara ibu bapa dengan guru-guru, antara murid dengan guru-guru dan antara murid dengan ibu bapa juga.

Apa kebimbangan kesihatan yang mendesak di negara kamu Um kebimbangan kesihatan yang mendesak di negara kita adalah Um tidak ada kebimbangan kesihatan yang mendesak cuma perlukan Um teknologi yang lebih cekap lah berkaitan kesihatan.

Bulih berubah-rubah mengikut situasi ada musim sejuk ada musim panas jika musim sejuk Um kita akan merasa sejuk jika musim panas kita akan merasa cuaca sangat panas.

Keadaan sekolah di kawasan saya adalah keadaan yang sangat baik dan semuanya berjalan dengan baik.

Saya mempunyai idea perjalanan untuk Um memulakan perjalanan mendaki gun[Um] bukit bukit yang ada di sekitar Um komuniti saya untuk melihat untuk menghukum betapa Um dunia ini amatlah cantik

Pesta atau pun perayaan yang ideal adalah perayaan Aidilfitri pesta, pesta Janang Gayuh.

Perkhidmatan awam ialah seperti maxim grab

Saya suka becuti di tempat yang <noise> tidak ramai orang yang buli bagi saya rasa tanang Um sekajap dari memikirkan tentang kerja atau pikir tentang masalah Um yang tempat-tempat yang tenang saya suka pigi.

Sistem sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan kami iaitu fokus kepada bantuan daripada segi kebajikan, bantuan daripada segi keselamatan begitu lah.

Percutian untuk perjalanan yang ideal adalah percutian di Kundasanglah sebab dia melibatkan alam. Apa-apa yang melibatkan alam sangat-sangat percutian yang ideal.

Boleh membantu dalam berbagai-bagai pengetahuan dan kemahiran terutama sekali dalam teknologi terkini.

Tokoh sejarah atau lagenda terkenal di negara adalah saya pilih Tun Dr Mahathir.

Percutian yang saya suka adalah percu-percutian dengan keluarga Um kerna ia nya dapat berkumpul dengan keluarga sendiri.

Masa saya kecil saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor tapi itulah agak susah sudah untuk mencapainya, bila sudah besar semua pun berubah sudah.

"Um Tempat penggajian sebab banyak cabaran Um banyak cabaran dalam kerja Um apabila kita mau urus orang kita sebagai ketua mau urus orang yang macam-macam ""style"" fikiran dorang yang mungkin tidak sama sama fikiran kita itu sangat-sangat bagi tekanan cabaran lah sama saya."

<noise> Berpindah ke tempat lain adalah disebabkan oleh keadaan persekitaran terutama sekali masalah ekonomi Um.

Saya lebih suka berada di dalam rumah kerana Um tidak terlalu terdedah kepada apa ni perkara-perkara yang tidak baik.

Um Sekolah di tempat saya ya dia-pi utamakan lagi Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, dan Bahasa Inggeris lah. Itu dua bahasa ini diutamakan dalam pambalajaran lah, Bahasa Melayu sangat diutamakan, dua bahasa ini lah, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris sangat diutamakan.

Bergantung pada kehidupan cara mengelola mengelola Um bajet sama ada Um kita bajet mengelola bajet yang ada sama ada kita boleh berjimat cermat atau pun kita boros.

Lima tahun yang lalu semua pembayaran Um murah agak murah sedikit dibandingkan Um pada Um lima tahun yang kebalakangan ini Um kerna semua pembayaran pun Um naik, harga barang pun naik semua kos-kos Um pengangkutan dan sebagainya naik.

Um Cerita yang saya suka adalah cerita mengenai Um cerita kanak-kanak, menonton tv di cerita upin dan ipin.

Bankin dalam talian adalah salah satu Um cara yang bagus tetapi bila kita salah guna kita salah buat mimang akan menjadi masalah kepada kita.

Oh di rumah saya ada tempat manaruh botol-botol minyak wangi perfume yang saya suka yang cantik saya kumpul saya letak dan saya ada satu tempat untuk saya letak fridge magnet yang dibeli semasa melawat da tampat-tampat luar lah jadi saya lekatkan saya letak ke dua dua dl ini di ruang tamu supaya saya boleh tengok selalu.

Um Adalah juga dorang bercerita tapi tidak banyaklah mengenai sejarah dorang.

Beranang ini merupakan Um merupakan Um banyak kebaikan untuk diri kita terutama lebih-lebih tentang kesihatan Um soal pernafasan kita Um dengan demikian kita boleh Um mendapat kesihatan yang baik dengan dengan berenang.

Pekara yang saya lakukan untuk mengekalkan sihat adalah barsanaman dan makan makanan yang berkhasiat.

Ini dalam berada dalam dua situasi <coughs> jika orang yang akan mati berada di hospital dia akan dijaga oleh Jururawat <coughs> bersama dengan ahli-ahli keluarga yang menjaga Um pesakit di hospital jika berada di rumah dia dijaga oleh keluarga yang terdekat sepanuhnya.

Hobi bemasak. Saya suka bemasak jadi kalau saya satu hari dapat belajar memasak yang saya suka Um saya dapat ilmu barulah tentang masakan itu sebab saya pun suka bemasak.

<noise> Haiwan yang biasa dalam komuniti saya <noise> adalah monyet

Iya ada sebab untuk berjimat jadi kita kena buat dan mengatur bajet-bajet kegunaan seharian atau pun penggunaan untuk pembelian pembelian Telco atau pun benda benda yang kita beli kita kena ada buat bajet.

Sukan bola sepak dan senaman yang biasa dilakukan pada rutin setiap hari yang dilakukan untuk memanaskan badan mengeluarkan peluh untuk menjaga kesihatan.

Um Keadaan sekolah di kawasan saya semuanya berkeadaan baik Um selesa Um biarpun ada bangunan-bangunan yang memerlukan Um pembaikkan Um tapi secara keseluruhanya bangunan atau keadaan sekolah di kawasan saya adalah cukup baik.

Saya mau buat senaman tapi saya tidak mampu buat senaman Um bukan tidak mampu apa, masa saya itu kurang masa, masa saya telampau banyak mengurus kehidupan jadi saya tidak dapat bersenam ikut yang saya mau lah.

Iya senang untuk memulakan niaga dalam negara kami hanya kita perlu mengambil lesen niaga dan mesti ada modal yang mencukupi dan kita kena ada buat Um plan untuk memulakan bisnes.

Um melalui Um prosedur yang betul Um mengikut Um perundangan Um bukan kita akan cari Um peguam di kaki kaki lima.

Um Seorang guru atau mentor membantu kehidupan saya, saya ambil contoh apa yang boleh durang buat, apa yang yang durang dapat, apa yang durang cakap, Um saya ambil sebagai panduan dalam hidup saya jadi durang tu apa yang mereka capai sudah sampai dapat saya jadikan contoh dalam hidup saya.

Ya, Um biasanya remaja lebih gemar menggunakan Um teknologi terkini dan mengwa-durang mudah mempelajari sesuatu yang baru dibandingkan dengan Um yang barumur Um dal-lima-[Um] empat puluh hingga lima puluh, mereka menggunakan secara-secara ala kadar sahaja untuk kemudahan.

Untuk mempelajari lagi tentang tekno kemudahan teknologi yang ada sekarang ini.

Um Jika telefon bimbit disalahgunakan memang akan Um mengundang risiko kepada pengguna tetapi jika digunakan dengan baik ia akan membantu pengguna ke arah yang lebih baik lah.

Permainan layang-layang.

Um Mendega-mendengar orang-orang tua bertutur sehari-hari Um lepastu kita akan mendapat mengikuti apa yang mereka perkatakan.

Um <noise> Saya mendapat anak pertama semasa bersalin anak pertama <noise> sebab masa itu semua ahli keluarga rasa seronok tambahan pula itu cucu sulung dan ramai yang datang melawat sangat ramai yang datang melawat dan bagi hadiah lepas tu bagi tahniah.

Cuaca pada hari ini Um keseluruhanya berkeadaan baik kita mengharapkan supaya cuaca ini akan berterusan hingga ke Um petang seterusnya ke malam kerna sebelum ini Um suda Um suda-suda-suda-suda berlakunya hujan yang lebat.

Keinginan saya ingin melihat mereka berjaya <noise> dalam apa jua yang mereka ceburi.

<noise> Teknologi terkini yang lebih baik dan yang boleh membantu meningkatkan kualiti hidup setiap pengguna.

Ini lebih kepada guru di sekolah <noise> cara mendidik sentiasa mengingatkan pelajar supaya tidak begaduh supaya tidak Um becakap perkataan-perkataan yang tidak baik jadi melalui itu dorang akan bersikap baik sesama sendiri.

Um Saya lebih suka kepada warna merah kerana merah ini mengikut saya warna yang Um gah Um yang berani dan Um tidak takut kepada melakukan sesuatu yang baru lah dalam hidup.

Untuk menjaga keamanan di komuniti tempat saya.

Pada zaman dulu kesihatan yang membimbangkan kami yang terbaru iaitu Covid nineteen tapi sekarang kesihatan yang membimbangkan iaitu Um campak monyet di mana sudah ada datang di Malaysia penyakit tersebut jadi kena berhati-hati lah dengan tu.

Langit yang berwarna biru merupakan Um <coughs> menandakan <coughs> Um keadaan cuaca Um pada ke pada ketika itu Um dalam keadaan yang baik Um dan sesuai untuk membuat kerja-kerja di-di luar rumah dan perjalanan yang jauh.

Ramai di antara tokoh-tokoh sejarah atau lagenda yang terkenal di negara Malaysia mereka adalah tokoh-tokoh yang berwibawa yang mengharumkan nama negara.

Um Di negara kita Malaysia kebimbangan kesihatan Um ialah tertumpu kepada Um penyakit kritikal. Umpamanya sakit jantung, darah tinggi, buah pinggang <noise> ini merupakan Um penyakit-penyakit yang amat membimbangkan di negara Ma-[Um] Malaysia.

Untuk memasak untuk menikmati rasa yang lebih enak dan sedap untuk dihidangkan kepada semua.

Kita amat-amat risau, merisaukan ialah teknologi yang bahru, yang baru dicipta Um dengan Um dengan Um tanpa kawalan yang baik daripada pihak Um pemerintah atau pun Um kerajaan yang berkuasa.

Ya ada kebiasaanya keluarga akan datang apabila kita mem mengadakan majlis Um perkahwinan Um kenduri untuk Um keluarga kita kita mak kita akan jemput keluarga yang terdekat untuk hadir.